La prima coza ch'a më ven ën ment al e l'eva, pöi a ie ël vin, ël vin bianch, ël vin rus, pöi a ie la bira, pöi a i sun a i sun tüti i superalcolici, pöi a i sun i succhi, le spremüte e pöi a ie tüta la roba gazà, cula li ch'a fa pa vaire bin